أحب أختار أكون سمكة ملونة مثل السمكة النجمية، شكلها مرة جميل عشان أعيش بعد بقاع المحيط، وأستمتع بالألوان والجمال، وأحب أـستكشف الشعب المرجانية، وأعيش حياة هادية تحت المي وأتحرك بكل حريتي.